Niña ntjee ni lai kuandu nda pu matse biu nmau ya ne biu matse tu bijiy biu nda mandaguajay biu njee biu njee ni kun ru kuandu kiau gua tañkiy lau ya namidat ya ru jingat ndu teedat ke nda langau nda kaoiey gami kun danas gandiy y bijiy nda gajuayp kuandu nda lajue y mjau nis nda lajue nda kante lanjeuts mjau lamiñ y bijiy ke ya nda lamemp kapiey gami lankuelp danas gandiy y bijiy que ya nda lanjau y bijiy biu ji lanjenk biu njee si mjau nis lajuek y ntuns y njuande nibiu njee ni lai lanjets nda ntung njeu bugambilia kañjiuts mjau y kaguemp kun nda npjets y bijiy kañjiau njuande y bijiy nda lakap biu nda nis lajue y nip lajuep nauijily y bijiy biu nda gajuyp y njuande lai njuande kara stakiuang ke tsjep biu ntung malva nibiu njuande kañjiuts y kañjiau y bale nep mas ru jenjibre njuande mjau pa nibiu nda lanjeuts lanjau ya mjau kamiñ kañjiuts ya mjau kamiñ y bijiy kaguemp. Kun biu ntung bugambilia y njuande kun biu ñkiung spajalde ru ndujuy njuande bajau y bijiy kañiu biu njee ni kunma laliji pero biu njee ni lajueu mas de nda npiey pajay y bijiy bu tjung y njuande dameusk bi nip lai stikiuang nep nda stajuaut nep stikiuang nup nkjuande chiñi chiñi ya lami bale nep nda pa nleje biu njee pero chiñi njuande laiau nda de ru ne lanjeus y lanjau purke bi njuande nda gajuyp kiaunanu daguk njee ya nip mang njunk pero kiau najuau <noise> biu npjets y kun biu ntung bugambilia najuts namiñ mjau kamiñ nda litro y bijiy najuau y kun nibiu dalejedk kiau y chiñi kiau ya lanu nep stakiuabat mjau pa nda lajue y bijiy njuande bijiy bu tedat ru namidat jingat ndudat mjang ke damesk nip lami ni nda gaueng pero chiñi chiñi ya lami meje nep ya kueje nda nuu pik chja ru stakiung lame mpe stakiuang bale nep bu ama njuande ru xiiuy njuande mjau kai nda tas njuande kañjiau ya.